Nafɔ xɛsɛ tʋnʋ ayɛ ayɛt ayɛ ɔdʋɛfɛ ɔlɛ ɛkʋyɛdi bʋakʋ akɔ naka alʋ ikpa nimaxɛsɛ tʋnʋ ayɛtʋa mɛ naxa tʋnʋ alɛnɛ bʋakʋ akɔne yayi sɛ kemeya ayɛa mɛ ediolavʋ anɛ alo edolavi anɛ kɛmazɛvi ɛna alo itsʋkʋ nayili azɛvi bʋa mewele awɛ mayɔ yanʋ ivʋ ava nenivi dɛdʋ kivi yewloa mɛ ayɔ anɛ mewela yi meyotsʋe nayili kitiɛ bʋakʋ oyewloa mɛ ɛfɛla mayɔ ʋvaliɛ ʋvaliɛ mewele dʋ eti afɔnadʋ ayili me eweleyia kamɛ amɛ bʋa madʋ ɔlɔkʋ kɛkɔsʋ nʋ abʋɛ nʋbʋɛ na la mayɔ ʋvaliɛ mayɔ kpɔnʋ dʋ nayili lamɛ amɔlɔdʋ kemɔlɔ dʋ kowi alɛli kɔbʋɛ mɛ ayɔ ɛkʋmɛ ayɔkɔdʋ kɔmakɔf sʋnʋ ʋdzo dʋ asʋ nʋ ʋdzoa mafɔnadawli akɔnabʋɛ ayɛ malɛ kʋ blaa lama mazɛnyi nivʋava la manyi dʋnʋ ɔkʋ wani li mewʋ kpɔsʋ kobi fanyi kɛtsi abula dʋnʋ ayili kɔnasʋ ŋaŋaŋa lamɛ anyidʋ nokʋ bʋa mɛ adɛ amɔvɛ dʋnayili mɛma mɔlɔdʋ mʋ miedzi ɔlɛ ʋk ɔkʋ ɛkʋyɛ dibʋakʋ adawli kpa nabʋɛ.